د کوټې د پاکولو دپاره د برقي جارو نه باید کار واخیستل سي. او د هغې جالی مخکې له دې څې اوتاق جارو سي، یا کوټه جارو سي، باید د هغه جالی پاکه سي، او که چیرته په فرش باندې چیشی پراته وي هغه لېرې کړل سي. جګوالی، ټیټوالی <hesitation> داسې ټولو ځایونو ته باید جارو ورسیګي بیا په منظم شکل باندې اتاق مکمل په واکیوم پاک.